Haa joni un naana gimi, gimi bo e wodi alfaanu gun yimbe musamman sukaabe janngowobe, jangowobe demgal e adabi. Ngam non gimi poem e wodi alfanu.